<hesitation> أنا نحب بزاف الترجمه، ن- نقري إنجليزي في الجامعه و نحب اللغه الفرنسيه نموت عليها نحبها بزاف بزاف، إذا مادابيا ندير مشروع تع نفتح مؤسسة تع ترجمه، بصح توشيني صح في قلبي بصح دروك راني في مريكان، راني نستنى في كواعطي إن شاء الله يخرجو و نبدا في مشروع تاعي.